ⴽⵓⵜ ⵔⴰⵡⴰⵏⵉ ⵏⵉⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵣⴰⵀⵔⵓⴽ ⵀⴰⴷⴷⵉⵏⴰ ⴽⵉⵔⵓ ⵣⴰⵢⴰⴽⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵣⵉⵀⵔⵓ ⴱⵉⵍⴰ ⴰⴼⴰ ⴱⵉⵍⴰ ⵡⴰⵜⵜⵉⵏⴻ ⴰⴼⴰ ⵡⵉⵢⴻⵜⵜⵉⵏⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴽⵓⴷⵡⴰⵜⵉⵍ ⵍⴻⵔⴰ ⵎⴰⵏⵙⵓⵇⵓⵍ ⴰⵇ ⵙⵀⴰⵔⴰⵜ ⴰⵇⵏⴰ ⵀⴰ ⵡⴰⵇⴰⵏ <noise>